Erilima kutsibu kandi neriyibikira nakulhabirirya omubuthuku ebyalya bikera iwasolhoma neryo iwabika neriher kutsibu ninguma yokumibere ngatheghayamo ebyalya mwihika lyaghe

Thuwithe ithwasaba bembembethya ibathutheya ndeke omu malhambo ethu

Hwaaahhhhhh

Esya mbulho esya nyike nyike esyeriyibweka esi syamabiriwathikya abakali omo suburu nerithoka eriwathikya abana babo erighenda okwa mathendekero kwilhabirirya aba abakali abawithe abana aba aba balhume babiri sigha ba bawusireka eka inibo bakaba inibo bakabawathikaya omobuli kyindu kyosi

Bakathunga erihikibwa ibakyine balere eriheka amakule ibakyine balere

Etbukendiyikumira haghuma kandi ithwasondekania ekihikire

Aho litholere inywebosi imwahambana muthwana kuboko eriminya indi mwama Lima nuko ebyalya byangakanyirira omwaka yukuwenyu.

Abana balera omwa malhambo ethu bakasatha emisatho nge mipira yebisandu ebihuha kandi neri satha kwinzi eribugha esyondekerano

Abakulhu ababuthi batholere ibikalha nabana babo ibabeghesysa esyangeso mbuya esyerisicha nabana batholere ibahulikirira ababuthi abo nomwamasukuru abasomesya batholere ibaghesya abana besyongesu mbuya esyerisicha abandu bakulhu Kandi nabo eriyisicha ibo ngabandu

Thukabya ithukayithaa ithukayilhalikirira ebii ebindu muthina muthina amalhwere esyonzoka eribya isyangina ikalha okwa bitheheru byethu

Thukahera emithi mingyi kandi ithwithangirira ebirimwa byethu omwa ekyipindi kyethu

Kikawathikaya eribya imukendithasyabya bughuma kandi imwabya imunawithe obuholho no'lhwanzo ikyathoka eribya ekikabasubasubanaya imwathoka eritsuka e gulhakulhana kandi havhuma no'mundu oyukabya inyalyakusoberaya oyo

Eritsumba eryoya omulhimi nerihera ebyalya haima nesuburo

No voice

Emiyembe, esyofene, evakado, obuthunda, emitsungwe, ne mapera ne byampa

Eryigha emibere eye kibuthiranwa eya bandi yikaleka imwa thoka eryikalha haghuma imune mulhabanganako buholho kundi ghuka bya ighunasi oghundi kwali nayo inya nasi kughuli neryo ikyaleka imwikalha imune omo buholho isahali oyu kahithanaya oghundi

Eribiyonja Eribiswika kwe ekyitambara ekihenirye neribirinda okwa sisuki esikalhwa eyihya okwa bindu bibi bibi

Ebisida bikabanika ahabwa emiringo yino abaghendesya erivuga sipidi nene erirya ebithi erivugha ibanathamire nerifugha esyamotoka esithakolire esyamutoka kwitsi esyapikyipikyi esithakolire savissi ndeke

Omukali eyukongaya atholere inalya ebyalya ebirimo ebirisya ebyosi ngo obusara obuli mwa amathi inalya okwa lihere inalya esyonyinyi kandi inanywa kutsibu

Ebithunga omu bipindi byethu ebughuma omu bipindi byethu eryuwania esyongudda syethu

Emitse mibuya yikatsuka eka omundu ahaghukabya iwikere ,erilhaba omwithunga esyangeso nerisikya abakulhu bakulhu okwiwe kutse abandi bandu abali omukipindi kyaghu

Thukathunga esyombene, thukathunga esyangoko, esyambuno, esyande, esyasungura, ithwathunga ne esyombata.

Thutholere ithwa kangirirya abanabalere nabalengwa ithwakangirirya abana abalere eriramukya, ithwabakangirirya abana balere erisikya abandu abakulhu bakulhu.

Ithwikalha ithunemutheya ndeke eriminyerera ebindu ebihyaka ebikabyamu ebindu ebithatholere eribyamu nabalemi bethu eribya ithunemubahikyaku ebikathwasira ebyathuthithakenga neryo ibathuwathikya kandi thwawathikania ahabwa erikulhakulhania

Kundi akatholera inabahulikirira ndeke kundi akabya inakendibahumulikania neryo atholere inatsuka erihulikirira ebirengekanio byabo inaghenda akihamo ebyaka kolesaya omwibahabulha kyekyikaleka inahulikirirabo.

Enzira yokubanza eredio abandu bakahulikirira esya rediyo esyathukahulhamo binimba aaa eyindi myatsi yikasira oku syasimu eyindi myatsi thukowayo omukathali emyatsi muthulirano okwa mghenzi bethu thukasanga sangana

Amathendekero ayo atholere inya lisyabo ebyalya bighuma Kandi nerithendekerabo omu mathendekero awa kakolha kyighuma

Eriyitantara erikolha omwa mbulha, kutse erisathasathira omwa mbeho, ekyiro embulha yawire ngasiba eka ingane omwa nyumba inganahumulikene.

Thukaya yihanuzaya kubo oku malitho aghothwangathunga kandi ithwabya ithunemubahikyako ekyosi thukaya yihanuzya kubo erithasya halihya

Ambi esya ngyimba syaghu iwabya wukasyoya omwa sabuni buli kathuku kandi nawu iwayirinda erisikyinyakyinya nobwerighenda omwa bitsweka kwisi omwa myanya eyi kyinire kutsibu neryo esya ngyimba syaghu isikendikalha isinahenirye.

Erimuhikako, iwakania nayo, iwamuhumulikania, iwamuha akerirya, akerinywa, kandi iwasubasubania obulengekania bwiwe iwukamusabira.

Thukii thukabighirako binene kundi bakathweghesaya obundi okubibabirilhabamo neryo naghu iwathunga amaha ghuthi kwesi embere obuthi ebyaghukalhabamo nghu ghukendisyahika obuthuku iwabilhwamo iwatsuka obuyingo bubuya

Lyeri basangania haghuma neryo iwa bakangirirya okwabindu ebitholere eri kolebwa ebyanga balethera engulha-kulhana ngoku bakayisunza'yo omukipindi kyikuwabo

Abakali nabambesa omwa kipindi kyaghe bakakyiramuno erthahibwa nablhume neryo ibabathwalha omwa mikolere mibi ngeyerheka amakule aghobathayittekanizirye ngeyeriheruka ibakine balere nebitsibu byako bitya

Ngathali nakesya ngabya namabirighunza erirya, neryo ngasaba neryo ina kesya.

Abathendekwa aba, eribahira omukipindi kyaghe lekawathikaya eribakulya ndeeke kandi nerithunga emitse mibuya kyekikaleka abambesa aba ithwabugha thuthi baghende omwasukulhu

Ngathunga amaghetse eritheheragho okwa bithehero ebihenirye, kandi ingakolesya ebipido ebiheniry, amalegha awahenirye kandi ingalhangira indi amaghetse ayi ngabikawo inana kuningire ndeke.

Omughulhu munene ebiruka ngesyobasi sikanathunga akisidenti neryo Kandi iwasangana siyiryanguha yikaghendalyolho ahandi iwasakana iyabirihekerania abandu banene abathatholere enamba eyikahekabawa

Lyeribaha ebya bakayisunza, kwenzi ebyerikolesya omughulu bakaghenda okwa masukuru abo neri bakangania olhwanzo.

Erithahya mukali mughuma mughuma likathokesaya omulhume erithekatheka ndeke kyonga emibiri siyirighendeka kusangwa abandu bakabya inibake omumaka.

Abambesa batholere ibaghende omwa masomero kusangwa nabo banawithe amenge nga bandi baghenzi babo abo bulhume kandi nabo bangana soma abandi ibabya bathahwa abandi iba syabya basomesya abandi ibasabya bahimbi nabo ibathunga ekyabakathekaho kandi kwehi nabo ibathunga osyombulho syomumibiri eyo esyanga babesyaho erileka bakikalha ndeke ngesyondulhani syomwa Yuganda

Not Heard

No voice

Esukali yika tsandaya amaghalha w'omundu, kyowene iwanywa sukali nyike-nyike kutse iwalekera yighuma, iwa leka eribya ghukanywa esukali

Byabiriletha erithendi sikya omwamaka kandi nobuli mundu omwaka eriyowa ngatholerere ikolha akyanzire erikolha

Likaleka omundu inyathunga embi, inyathunga ebi rengekanio bibi omu muthima wiwe kandi iya mulethera e presha omu buyingo bwiwe

Eritsirika abana likaleka ibathathunga amalhwere ngo'obulhwere bwa ekyikuba bakakyitsirika neryo omwana wamathendimutsirika akathunga amalhwere, kyikaleka nabana ibathunga obuyingo bubuya kusangwa babiribatsirika ibakyine bana.

Abalengwa nibandu abakabya bakyinawithe amani manene okwa kazi eye ngyingo, bakabya ibakyinanzire emyatsi eyo oburaghane nakandi bakabya isibathahikwako ndeke emyatsi eyihambene okwa kabonde neryo nikyikulhu ibathendekwa okwa kabonde ngoku kakahamba abandu kandi kamakuhamba ngawutholere iwayirinda wuthi.

Kikamanyisaya amalweri awakalhethawa erithendinywa kutsibu

Kyikaleka abana ibaminya ebyabya bikakoleka kera neribighirako nuko bangasa kulha mwa bandu babuya.

Singwithe ekyanagakolha kwihaho ngwithe erikekerezya ebyonyiri nabyo